Kata zantu ɗafaga antu takwa barari nan nani ade pani wa mzinkyar a siɗu thivir dufa mdar yari ga ki zinkyar kara thabuni apa luktu dufagah hira, kuhina ta pila tsi a ƙatu subu kara tsira, tsira mi ya zarawa antu fa palaga apani ta pullaga ƙatu suni kara tsira mi ya zarawa sal tuta pila ta ƙalari muga pita gade ƙalwa tsa pila ya ƙalari ga jaktu yara ya apani antu zamƙar a palaga zimkyar laka taka hankal zimkyar laka tsaɗe ka hankal wa har ba kulini hara shina har ɗupa tsa di ka hankalwa naƙa nantu ɗu kaga taknantu ɗufaga naƙu zamtu kutaga tadi zamtu kutaguwa ta zamtu ɗufa ƙarni gade muri adawa ta pila ya mauri kah ta pila yada ƙawa ya hara aka ƙarami wumi alaguwa amma tadi sinduwa to wula apa ta hara alaga to wulapa ta zamtu ɗufaga ta harari ashe ta hara ala ƙarari tadi sinɗuwa wala waci ko zimkyar na waci zinkyar laka muga oila mu thathatu akwa tsutum apani tsa pila toh. Mugadi thatuwa tada thatuwa jira ƙathurni apa loktu ƙufajir hira, tu hyel a vuni akwa bau, ga nantu dufari zimkyar na pila ta nantu dafagu tsuwa wala virtu hyel a vatuni ata virzini ga nantu ɗafawar wala waci wala kulin ga wuta mani ntu mburu kwa zamanari muga ɗuralari tara fultu yar fu laka tasi mayarni a ɗau ta pila bubani asi tasin chi ƙarwa tasin chiƙar ala miyarniwa dufari a na ni amari ansutu mbura kulini mdafu hyel vasini ta vasina nan na apaniwa to kahin hyel vusu mburu ala suna ɗaku hyel vasu mburu ala suna ɗimi an sutu mburu akwa ayani a bwa varu mzir sal da tsuhu ka bubani sai mu mafa ka jika antu mda ƙabula ka kirni ghaza thi'ya lubula jirka tar jiri apani amma zaman na kahimi via a kura tasin ɓautu fakar bubani atawa tara barar ƙara gwa mu hyel ɗi tharni ma wa tsawutu nini ar ƙarawa tsu nagah ni antu tasi barari mi ni ƙarani ma tsa wutuwa kamya tsadi namtu ɗafagu wa duga naya toh an sutu mbura kwa kachiri maga kakan ma gadi sumawa. muga kakan ma muga thu ka ƙalanti ni ma gadi sudu suwa sai dan sinda sai dan sindu su tun mda nantu'iya ƙaraga thantha ri ajewa naya anaka jiri danatu da karatun ma da, karatun ma dak hara dadi sin sita surwa nan na maɗankyar a karatu mafa jika jika dak wutu ƙathur, kulini maɗan kyar la fi ka fi ta hara mafa hang taka ilimi mdar gina ta masɓula ala mzirni taka ilimi tun mdar gina takra thuɓula ala mzirni ginatu gaka ilimi ni gar turi kurtsik nan na mda naka ilimini mda tharni wala mdana dak ta thami amma yini kulina thar adiwa nan na yar na kwa ƙauye mu mda pila mda kwa bara maɗankyar mda bara mada makaranta jira fatu ka jirara ɗuwar ata thaku abur jira da siyarwa kulini mda kwa barar ka kwaba mda wutu wa ga baraka kwabar iya ga wutuwa amma nan na mmu nda pita ashina diya a si bara maɗa makaranta jirna kwa ƙauye jira fatu maɗarni kajirara ɗuwara ri ata thaku laka da ɗuwari aɓau ashe asizi siralamburu mburu sindu wa kulini ƙazi sina a wutu si ƙara wa mu maɗankyar ƙa hara makaranta kulini dadi wutu sunamsirawa. Meuw wa da simwa maɗan char ƙahara makaranta da bara kwaba kuhini da bara suna dak ɗak da duna da pila sai da thirata zaga da hir bwani wa kaga wata lada mari toh an zaman na ɗimi ƙa siɓulani to ka hyel sintalambru sauki zaman na msira ka hyel thaktu ashiramburu ka hyel ƙalɓula suna dimi akwa kuta maɗan char ka hyel thaktu ashira mbur tsuwa mdanata ƙarabur tsuwa ka hyel thaktu ashirari ka hyel sintalari sun dakku ka hyel sintala sunatu ɗufari ana sunatu ɗufari a na ka hyel sintalari an sutu mbura barari ka hyel that mburu ka hyel tharmburu ka ƙamɗe tharmburu ka hyel ƙalumta suna ɗini aka madankyar gunagu tsuwa tugata ƙaramda tsuwa tu hyel an naga ka hyel sintu sunatu difaga a na kwa ka kyel thor'yaa= ka dir'ya zi msira ka hyel thar'ya ka dir'ya ɗaku antu mburu kwa kida yarna ol- ola yara kwa dika akala hyel tharku mu mbura gah suna pita pula ade kwa si tu bwa mburwa tun ɗufa mbur smira lamburu. Uhmm ka hyel muntu sakar'ya ka suna ɗaku wutu'ya ka hyel muntu'ya akwa vina kal- kal ka ƙamanəe thakta ashiramburu antu mbura kwa barari ka ƙamde thaktu ashinra mburu ka hyel thaku thaktu ashiramburu ka kuthli ƙaməe thaktu ashiramburu kata ƙalumta suna ɗimi ade si aɓau burwa suna dimi ade si aɓau burwa suna dimi ka hyel ƙu lumtalamburu kabur gha ka thum aɓula antu bura kwa ɗika akala hyel thak tsuwa, ganata ƙarambuni tsuwa ka hyel thar'ya ƙamde thar'ya ka hyel sintalaga suna ɗaku suna kwa tsiya ga tsuwa ka hyel ‘ya tsuwa kada wuta apa lukutu ga wuta antu mbura kwa ƙida akala hyel thaku, kuthli ƙamande kata tharmburu maɗam kyar tsuwa na kwa makarantu tsuwa ka hyel ƙalumtalada suna ɗimi ka hyel vu na ɗaku akwa ɗufada kwa vi ƙathur natu da barari ka hyel nada suma ɗak tuda bara bubuɗe nakwa bara da dunada tsuwa ka hyel ɗa thuwa ka da wutu sutu da hartu ashira maɗaɗa ƙakari ka dimburu zi msira lamburu daklaamburu an sutu mburu akwa ƙida akala hyel thaku mji na <noise> mɓula ɓula tsuwa ka hyel tharɗa ka hyel nada suna ɗaku ka hyel tharɗa kahyel zaktu ashira da. Ka hyel nada sutu da barari <noise> an sutu da barari kuthli ƙamande kala tharmburu sutu mburu akwa barari miringa tsuwa ka hyel hartu ashiramburu wala sutum buru gah a ɓula ɓula tsuwa ka hyel ƙalumta lamburu an sutu mburu akwa ƙida ƙala hyel ka hyel nambuni suni ata gah kurwa. <noise>